Huutinir e hootooji e naati kokkaa hibaru feere, ta a hocci hootooji ɗuuɗɗi kawtaa-ɗi ɗi ngarta bidiyo, ngam yimɓe ngi'a, ɓeydoroo, a naftindiray e elements bana subjects, settings, lightining, composition, ngam ɗume, ngam, ngam umminana leñol hakkiilo.